Aika zaho a mahay magnano randrana aho dia sady mahay magnao randrana ny tenako aho no mahay magnano randrana nen'olona. Matetika aloha ny tena mahazatra anahy dia tena mirandrana matetika mihitsy aho satria izany no maha côtier anahy dia tsy maintsy mirandrana aho. Dia ny olona manodidina anahy koa ohatra ny hitako aby hoe ohatrany mirandrana ny ankamaroany fa tsy voatery.